Sakafo tsy dia mahasofo olo matetiky: angivy satria angivy mafaiky, ave ka voantsirebiky ndraiky sosoty ary voamaigny ka tsy dia tian'olo loatra, zarikô, tsiasisa, voantsiroko satria igny ndraiky mankarary estomac-njare. Ary misy olo ka tsy tia zavokà ndraiky branzely.